Haky a ho giravy avao zay satria aia moa tenga hijano mpitovo avao mandrapahafatotenga ka fe tantaraiko avao moa zany a i misy mpinama zany maromaro ny hifanaiky fa hijano mpitovo a tsy hanambady reo zay ee, tsy hanambady reo laha tsy mifanaiky koa hoe hanambady.